Agar Fransiyaga bir haftaga sayohatga bormoqchi bo'lsam, chemadonimga xar xil turdagi chiroyli kiyimlarni solgan bo'lardim. <hesitation> Ranglari moslangan kiyimlar, misol uchun, qizil tufli bilan qizil shlyapa, sariq sumka bilan sariq ko'ylak shunday qilib olgan bo'lardim. Chunki, <hesitation> va <hesitation> albatta yaxshi telefon olgan bo'lardim. Chunki Fransiya judayam go'zal u yerda har xil rasmlarga tushishni xoxlardim.